أنا بصحى من النوم الساعة تمانية او تسعة بفطر و بصلي و بلبس بعد كده بروح الشغل بقعد في الشغل من عشرة لستة و برجع الساعة ستة أتغدى و اصلي و أمارس يومي عادي إن أنا ممكن اعمل اي شغل في البيت و ممكن انزل اخرج أقابل صحابي مثلا و بعد كده برجع <hesitation> أشوف اي حاجة في النت امسك الموبايل شوية <noise> و بعد كده بدخل انام على الساعة حداشر او اتناشر